मार्ग निर्धारण ऊ ताइएस ईद मैप ऊ इस्तेमाल लाननौ बहुत आसान तौ। ईपा मैप ऊ चयन लानि |ऑनलाइन मैप्स जैसे गूगल मैप्स, मैपक्वेस्ट, या ऑफ़लाइन मैप्स जैसे कि पेपर मैप्स ऊ इस्तेमाल लानि। मैप ऊ दौर किध गंतव्य स्थान पोचि। औम निर्धारण लानि। औमु ऊ जानकारी पौचि।